Mipikasoakasoaka amin'ny tompony izy na koa fa hoe mankatia tompony, miraikim-po amin'ny tompony, dia mibosoboso aminanzy izy, mihosonkosogna aminanzy, mileladelatra ananjy an, zany fombanà biby raha ohatra ka hoe miraiki-po amin'ny tompony izy a, dia sy foiny se zany tompony dia am'fotoana ahitany ananjy a dia mahavita fihesika marobe karaha an'izany izy a itiavany ananjy.